Nndanga-mba ejum nji ekǝnna esuk mfo, ekpera-ndip, oji o-nam nji, oki tom mon-owa o-kai nti nji-e bo-for anok aji nam nji abak, o-ki bu-b nfo ehye feb ojinghi, se kǝn nfo nyi-nfa, kǝn ejum-aji kak afo, nji na esuk nfo-ere a ki kǝn ajak ayi-. Anok ajak ayip, a-tuk ayip akak ka ejak okpe-re, akǝn nfo anyi fe-e feb akak. Anok akak, nyi aki ree a nok aree, afor na oki-menghe se nfo nehan-ne aree, akop aki-fam. Oki kǝn nyi ojak ka ayip, ayip-ma aki fang nong bat ang a-ma. Onok ojak a-goe, eki-yen egbo-du-eti. Kǝn nyi kǝt, onok o-kǝt nyi, nfo nchan-ne. Ejum a-ji nji a-binghe eee <hesitation> osep mbi akǝnna asuk mfo ere. Ekpi ngum eti-ti oyi okon nyi osu mfo ehbin eya, osu mfo ehye nyi okagha ojak nwut, oyi okǝn nyi osu mfo y nyi eeee <hesitation> oyi okak ojak erum. Ekpi ngum etiti nyi ekǝnna eyima. Onok ojak ayip oki yen akop afama-fama. Mfo nchan-ne anok a bhat, okam nyi okok ka eyak nji okǝnne ojak ayip. Onok obhak ka nju oki kǝn nyi Oban. Onok okan, nong njue ari-anor ehye, aki yum. Onor mfo anyi aki fam. Eyue nji-fee ekip-ba onok oye ghi nyi o-bu-e okak ka ntak ehya. Oki yen se nfo eya ka nju na ogbara ambi mbi ekǝn-na esuk nfo, eyue nji nor eki fam, eki yebe, ka nju kǝn nfo anok a yak, nju feb-feb auk-o-ue, eka nob. De-e nyen, de-e nse, nfo ehye anok a yak utk nyi kare mon-owa, kai ogbe mbi a kǝnna ajak ayip, anok asu nyi feb, oki-en se nju anyi a ki bhat. Eyu eki yebe kpe bak ejum, eki yebe a kǝna nyi asuk ee nsie, a kǝnna nyi asuk bi-yak a kǝnna nyi asuk ngum feb-feb, kpe ofak, o-yi okǝn nyi okak ka ayip osu. Kpe ofuk ayi okǝn nyi asu, kpe jen, jen okǝn-na nyi, ngum ari ete-ti akǝnna nyi ayima ee na nong ekǝnna nyi eyi-ma na nong ngum ere abhara nju ere abhat, bi yak eba bi bhat na ee <hesitation> eyak nji okǝnna oyok o-yor eki bhat kpe bak ejum ee <hesitation> okpere-abi osu, na nong ngum fe-feeb a ki bhat ka nju eya.